في الخدمة، كاين عشرين شرجم، هاد الشي كخلي البلاصة تكون مضوية، والصو كخلينا نركزو كتر ونخدمو كتر ، وكخلي حتا المزاج ديالنا يكون مزيان